Penso che e ræne, anche se no son unna zoòloga, deuvian a lengua pe mangiâ de bestie, di insetti, quelle röbe lì. Fòscia anche pe beive, no gh'ò pròpio idea, mia. No ô sò. Seguo e ræne, scì, deuvian a lengua.